¿Áh rquiny igwueën dizh'xiu gula queity rquinydi igwueën dizh'xiu? Núhní <hesitation> chi queity rcazdyu gebyu lo zóoh zqueni naní chi ligá rcazu gunu tïé dizh'xiu par queity záh, queity záh izenyzhiani, queity záh gac'bebi xini áh, <hesitation> per gwuen ga na gyigwueucucu dizh zapá ni nan, zapá ni guc' techi lazázha, tïébicw zi nu buny ryíeny ni zté lad, ryíeny ni, chi gyízeny ni áh, entons dizh'xiu ni runu lorá zóoh, chinì chi run tucar gunú tïé dizh'xiu queitygunya, bení, per chi run zi tucar, chi queity run tucar bweé dizh zaca ni nan, zaca ni, zaca ni guc' techi hasta liga nizhru xuúh, nizhru, bá carneuw liga tïé trubajuh nani este zia tïébicw' zi gac'be buny gí, tïébicw' zi izeny ni zqué nan, tïébicw' zi gac'be buny ztè nez nani chi rnyieni na tyíép.